اللغات الأم لابوي واجدادي ، كلم بس كانو يحكون عربي - بس أهل امي اجداد امي كانو يحكون كغدي، لغاتم الام كغديي ،لانو اصولم من محافظات كغديي ، مدني كغديي - فبس العربي والكغدي